Foot no tena mahazatra ny olona eto amin'ny firenenay ny manao an'azy a satria iny eraky ny tokontany afaka manaonao baolina daholo na ny ankizy ary